ممكن نقول عمرال 20 يعني عمر العشين هو عمر انطلاقة للشباب ول أي شخص كان عمر انطلاقه ممكن اشقد ما يطول اشقد افضل لان نطيق نشتغل نطيق نجتهد على نفسنا بينو نطيق نتعلم بينو نحاول نوجد طريقنا نشق طريقنا بينو اشقد ما كان اطول اشقد ما لقينا طريقنا بشكل افضل واحسن